Isa folo aminakà isa maro ,efa maro e fôtony tan̈anantsika bôaka ratsan-tan̈anantsika izen̈y folo efa efa mahavita rantsa-tan̈ana izen̈y. Avy eo isa folo zey matetiky isany olo anaty saly araiky kôfa a lekôly eo ho eo zay.